നൈഥി കഥേ ഇജ്ജുനു സമയനു സമ്സ്കോഥിയുനു। പരിസ്തിഥിയുനു ഥദേപൌന്ദു ഉന്ജി ഉന്ജി ഥീര്മനു। ഏല്ല ജനകു സരിയധു സഥിയവധു പന്പുന। സവലപുന്ദു ഉന്ജി ദേചിസിഓന് ഫോര് വേല്ല് ബേഇന്ഗ്। ഇപ്പുന്ദു <hesitation> ഭുക്ക ചോന്സേകുഏന്ചേസ് ഏതി। ഇപ്പുന്ദു ഏതു പൂരകവധു ധധ മല്പുല്ലിനമ്മ। ഭുക്ക സോചിഅല് ജുസ്തിചേ ഇപ്പുന്ദു ഭുക്ക അസമനതേ। പുര ഇപ്പരപല്ലി പ്രിന്ചിപല് ബസേദ് ഏതി ഇപ്പുന്ദു। ഭുക്ക പൂര പരിസ്തിഥില നൈഥിക ഥീര്മന। ഹിക്കുന്ദ ഇജ്ജ ഉന്ജി സമ്സ്കോഥിഗു ഉലഗിനു। ഭവേശിഥി <hesitation> ഇതരേ ജഗ്രുഥി। സ്വികരമല്പുന്ദു ഭുക്ക ഹിമ്സാഛര ഥപ്പു। ഭുക്ക ഹുമന് രിഘ്ത്സ് ഇപ്പുന്ദു അന്ഛ ഥേ। ഉനിവേര്സല് ഏതി ഇക്കു സരിയദ് ഇപ്പുന്ദു।